بالطبيعة الرياضة متاعي المفظلة هي كرة القدم، سواء كان إني نتفرج ولا نمارسها، يعني <hesitation> خاصة كي نمارسها نحس بروحي فرحان برشا، الواحد يتفرهد ويعمل جو سورتوك يلعب مع أصحابه، والله الواحد يتخلص من التوتر اللي كان يعيشه في الأيامات الفايتة، بطرح الكورة الواحد ينسى الهموم والدنيا ويعيش مع الماتش هذاكا.